जनवर की गति उके सरीर पर निर्भर करत है। जैसे सबसे तज चलन वाले जनवर में आकाश के अउत है। प्रीग्रीन फाल्कन जेेकी गति तीन सौ बीस किलोमीटर से लईके तीन सौ नब्बे किलोमीटर तक होत है। जमीन में चलन वलो जनवर चीता होत है जैसे कि गति अस्सी से एक सौ किलोमीटर होत है। अउर पानी में चलन वलो जनवर ब्लैक मार्लिन होत है। उकी गति एक सौ तीस किलोमीटर घंटा के हिसाब से होत है। अउर सबसे धीमे जनवर की सूची में भूमि पे रहन वलो जनवर थ्री टोड स्लॉथ अउत है। जैसे कि गति शून्य दशमलव दो सात किलोमीटर घंटा की होत है। अउर पानी में रहन वलो समुंद्र जनवर जेेकी गति लगभग स्थिर होत है। अब ये सब जनवर बहुत धीमे से चलत है।